Xtik b'an e preparar wu ya' xtik b'an preparar wu wunk'ej k'ej este fideo arroz i njel wa' xb'an wu ixoq para ke xtiktij jun tzeek' <hesitation> b'isb'em lo ke es woy ki kb'an disfrutar ruk'jab'njel la familia.